دراسة الاقتصاد والمالية مهمة برشا، لإنها تعلمك كيفاش تتعامل مع المال وتفهم كيفاش الاقتصاد يشتغل، في الوقت الحالي الناس يحتاجون لفهم كيفية إدارة مواردهم المالية واتخاذ قرارات اقتصادية صح، الاقتصاد مش بس عن الأرقام لكن عن الفهم العام للعالم وكيفية تأثير القرارات المالية على حياتنا وحياة المجتمع.